א פויקער איז אזוי ווי א רינדעכיגע גרויסע זאך וואס ווען מ'האקט דערויף מיט א שטעקן הילכט אפ א קול וועגן די שטיקל ס'געבט אזוי ווי אזא טאנץ און ס'הא- ס'ליידיג פון אינעווייניג סאו ס'ווערט אזוי ווי א גרויסע ווידערקול און דאס איז די קול וואס מ'הערט.